زاړه یا غټ مارغان لکه بازان، عقابان، شترمرغان، او نور د ځان ساتنې لپاره بېلابېل دفاعي میکانیزمونه یا وسایل لري، چې د خپل ځان، بچیو او سیمې د دفاع لپاره یې کاروي. قوي نوکان، چټکه الوتنه او غبرګون، غږ او چیغې، د ښکاري پر ضد برید، تېښته، د بچیانو پټول او نور. غټ مارغان که څه هم ښکاریان نه وي، خو د ځان، خپل نسل او د سیمې د ساتنې لپاره ورته طبیعت قوت او ځیرکتیا ورکړې.